Tedi ku da'avixi xi kuiinixi ja toodoxi kuiinixi agua kuiinixi xi na'a te vuxi tiuku rengu xe'eni'inaáxi vaxi ka'ani vaxi todo janda'avi ndeé kue'enu xi ndii ja todoxi kuinixi agua ndiute kodondoxi daa naaxe'enuxi da'a nakova'axi te vi'ika tenu arbol kun kui'ixi kodi kotoxi nua'a vaxi kui'i jakujndo taja io yuku kodi atiuu ja kodondo kodi vadii ni ku taando yaandióxi na'a nakodoñaaxi xi ku ta'andu nuninu ku ya xiitona'a kundo ja ku yuku te ku ve'endo naakujndo in kodeja kotondoxi kodondoxi ndiaa ndiuu ndiute te nuja atiuu agua kodi ndo'o jan nda'avi ndo'o jan nda'avi tiuku ja jandeéku yuku xi ndo'o nun da'a ku yandioxi ja kodono'oxi kodi nduka iondo jan da'avindo kuendalia.